مالوغيزيو ما ناچمش نخوض لاڤانتيوا هاديا خاطر أولادي باش يقعدوا وحدهم وما عنديش قو لآلهى باهم لذلك ما نچمش نعمل العملة هاذي خاطر أولادي بالنسبة ليا أنا هي مسؤوليتي أنا أنا اللي نتلهي باهم أنا اللى نعتنى بيهم ما عندي حتى حد لذلك ما نچمش نمشي ولو إني نتمنى نمشي للمريخ يا حبذا.